Mi yahata duniyaaru fere, ngam mi yedata ha totton. mi buran yidugo mi joda ha duniyaaru je mi vowi je himbe banta am woni ngam mi joda be himbe min nana beldum ngedam amin.